اكيد انا اتمنى منزل كبير يكون فيه حوش واسع وفي ورد وزرع وبسوي نافوره فيه قدام باب البيت عشان يكون شكلها جميل كذا مثل التراث الطراز الاندلسي وبسوي بيت واسع من جوا في اشياء كذا التاريخيه وانتيكات جميله بحيث ان اللي يدخل البيت يكون منظري يبهج النفس هكذا وبيت كبير ان شاء الله